Mopeti pitu mopeti ˂Hesitation˃ mbaere oyangareko va oesa mbae, jaema ˂Hesitation˃ jae jukurei jaeko jei mbae ndipo aesa, esa kuaraia pe oesa mbae oiamondova jaema jokua ño jei jukurei imiari.